A <hesitation> zéro papola a, zato a, roanjato a, telonjato a, efajato a, dimanjato a, eninjato a, fitonjato a, valonjato a, dia sivinjato.